Hena Io an de agnisany ara-dalàna be si finanana anio. Izy io mokony an de agnisany ra hoanina misy protéine be. Nefany an vatagn'olombelona de mila protéine. Reva aby protéine de salama tsara ii vatagn'olombelona. Zany matonga hoe ara-dalàna be si zany ny finanana hena io.